हमे बिलात सारे वाद्यंत्र के नाम आगत हैंगे। एमे तानपुरा हो गयो बीड़ा हो गयो, सितार, सरोद, वायलिन हो गयो। सारंगी, इसराज, तबला, पखावज, मृदंग, सातुर, शहनाई। बांसुरी, मयूर, बीड़ा, डमरू, रुद्र, बीड़ा, और मुलक प्रकार के वाद्यंत्र के नाम हमे आगत हैंगे। जिमे सबसे अच्छा तबला हमें लागत हैंगो। उके मुकाबले कउनो अच्छा नहीं लागत हैंगो।